हाँ भाई, सेब को तो कही रहेज, पुरी दुनिया में गणा प्रकार का सेब रहेज न उका में कही रहेज। भारत का सेब तो गणाज प्रसिद्ध हरेज सकी भारत को कस्मीरी सेब, हिमाचली सेब, न अरो दूसरा दूसरा प्रकार का सेब हिमाचली सेब रहेज न। भारत का, वो तो पुरी दुनिया में निर्यात हज। न उका कही रहेज, पुरी दुनिया में लोगबाव की डिमांड करेज। कही होनों, तो भारत का सेब होनों न उका में कही रहेज। वो सेब मिठा मिठा भी लगेज न उका कही रहेज, खाना में अलगी स्वाद आगेज मना भी एक बार कही चे, मना भी एक बार अच्छा सेब खायो थो। तो कही, स्वाद तो बहुत पड़िया लगे थो। पर फिर मना उका भाव पुछो। कि उका भाव कैतरो चे भाई? मकबेदी दा एक किलो, तो वो बोलियो धाईशो रूपया तो मैं तो धक कले वायो, धाईशो रूपया? एत्रा रूपया सेब का। भाईया, एत्रो महिंगो तो आपने नहीं कही सकाँ तो कही चे, मैंने तो छोड़ी देओ भाईया, नहीं देओ ठीक हज स्वाद जबान को स्वाद थोड़ी देर को, पर धाईशो रूपया थोड़ी नहीं बिगाड़ी सकाँ।